<noise> toh – toh Haŋkaŋ magase borage reza dai boraga che chamse kada niche ma bori magase borchindi gingaiche fasau kada, chindimo igi Kamba chamse boraga kambe chamse kada. saŋnaŋ ba harinonise kaŋnigaba nimatarka feri dasiferi niga daŋ rezam kadumbu, saŋnaŋ boragaba haifohaifo yachinewo daŋka dumbunda boragadaŋ salte kadumbunda dabora galal daboraga alhinni hau boragadaŋ ka dumbunda, ifose ine bora masi chi hausichine magase nobara gachi kane alhinna. zam ifo kachi alhinna waŋkaŋ igadaŋ chega chemabi, kachiyadin boraga daŋkahauda dawu dawadinsino asite, kuma ikano nogate baŋ waŋkaŋmaŋ kaŋu nisalto dumbuyaŋwo sibori kadde amate asite nise matekaŋ nigaba. Baikulkaŋ gawadin hauno baraga rezaya borage rezabai, zam ifose boraga ba komin sajibi kaŋra nigono niga wadindimo bai kum baragabai haŋkaŋ igadaŋ chega baraga iskotibai. Ifokachi iskoti waŋkaŋ igadaŋ ka alhinni hauda kachi iskoti, baragadaŋ chega, boragadaŋ kambaga nigadaŋma niche zaniche gaŋdaga kalin che gwallaga dinga iyawa kadaŋ nigihin kate zaŋi kambaizaime kalin Kamba dabo me, dingihinka iyawa negate, zam ifose nibina kani magase se nimate kumaa baŋkaŋna alhinni hau da baŋkaŋ maŋna hau isi saba zam ifose ba idirawai magase.